labara kita jidah gan takara labara ikowara daye ikoware umdu laka tuko anthiah umdu laka tuko ubjil, umdu laka tuko thama umdu laka tuko umtika, umdu laka tuko chivir, thayene shan suko chivir are umtika are shan jaranma jarko ikow daye kameghi nankaruwan umdu laka makana ma uwi umtike chadi kaja tuko, undu laka ma uwi umtika bowdi kajatuko, kura umjikan makama gabara sudda kurnenaka ga uwi na chadi jati junbana bow di yan, daye amma waujo tika sirra ka thufan tuko kur waiso tika sira katambi no ka havaƙo thufan kajatu adi kana gahiru akkirghiwa tambi taruwa kathmdan, dama labara kiya labar takra gan, takra sira majidai tra bara ga sidi avi ga tra dakku, ma sara katuk karbara ga bara ba danko, ko kafiga, ko nak mak makana bundukunye gata baraba gatra umdura jika dankoye jadi sira kaja ta cha ikura mimidu, umdura tika kafiya jadi bira kajata cha, jata change kimbatula jata chaye shekel la. Ko sira sira sira chafen tikanegma daye makama sarra kagu tra ka gunu kaa guchaye ika kagir tra bara aviye dama makana aviyako aviye ti- ti chandi ga trako baran, mi sara kaga tra avige ako bara ko vakama guda chaye sira kagu tala chaye kagu siy tikam daye na ga sife kam vo wun dage bira kagi chaye dan kagu ta bothi daye guwa yal guwa, durinwa shan kagre thaith, ma thahye ko daye sira sudda wa ako iku iku are yan thakana khutubre, thakan uboji thakana gowdu daye neghi tisirra sudda da, daye ako umtika umtika are thakona chivir ko umthika ko dagulashe, daye nega aran shan ayam yetuko na chadi ta na bothdin daye undulaka tuko na bothdi tana chadia daye ka neghi nankaroun aye masara kagu zuba kagu tra kagu uwidan sira kagu tukih ahi siro ka durin tukuh ai gira ka yalgu tuguh adi daye makana sira kaga la uwiyan ka sira kagu tukuh zad agu lauwiyaye daye miaga nadar khiwmar ko jarye jartamo ampani tikan, <hesitation> sira kaya la uwidagan maka makmak makana siru ka durin ti tukoye.

Ta ga klachin tika ambikchi daye kandi chan changh imennilako daye makama sara tamgadi a u kabow kasid kamakir ko gaa kwi ga punda yemi dan, kama gha kodda vidita ailn kaga pur yemi daye gata pur alan kara sukar daye kam k- kam ma kaja bowdige daye umbud ka chawa fada pur unbi chin wa, jata pur kare sukor maja ta tre kaja kuchindan kaja darne kaja kuching kaja tatre shan kaja ku ehinda shan ko daye jata pur a thun ma ja pur a thum’n man kama harko both thah kajama ampanitiƙam, amm sudda karam maga bara sudda kura ko makama ma sara aga bara sudda kuran ko makama ma sa ga daune kaga tatrene kaga daune kaga klaba kare hurdan kaga pumda kare hudannanko daye kare hudanɗa kaga pumdadan ada mo faida laguwa ɗaye kur sira jari iwar are jari mex are jari foffaf are daye jan ta ma adangu faida daye ijan ga iya vitizimbe daye ma sira jar iwari are makana sira thuwatu ako ko kuma monzih faufar dagan monzih daye jara mourih dagan gata iya klba ga chinda ama unduk katuki negam ma, jata mo ampanetikan daye amakana kagu kiba monzihtika iyewar daye sura suda suddan gata chiu. Ɗaye makana kaga kuchindan kaga tarini ko, daye kaga pur ako umtumay kaga pow kra lan anbkhi tika ehaba memilaka ko alaye har jata bow, maana kaja bow, kabuw kabuwo kasidi, kamahir ko daye yeda yiniyan makama sa kaga yerda yiman daye har gakodthi vidi kadamo, daye waiso tika sira kajatuko, daye makana maka mak mak- makano mas thiar thinknkana zuba ako dakghiye mage zuba thah kana umalre bara aren ye umdalka chiye kibathu, undulke chanye shekel, undudako achir zirry undla achair thubaw, umdula chair hushe undda unchair jara dakulashe, daye a ko kumra ki ehiba ghi undulaka a thuhhuyisam undulaka ada thui wa yau yiya ma thub kana yema ya da thuwa dusiwa, chingal jako chigalye, jagre ye adi, jara chikal yedi kar mmth moi j- j- jara uthzum, chingal ki yeadi, daye ako chiga ja j- jara chingal ghi ehim chin jatisuda amegal mawazuh to thub chingal wa makana manjakwo tathih chingal mai umda thuh chingal ta wazab kur, kamegan kamakula are ruka chingal lam jamakruf. Makana waga nuthi chingallan ka ham kow an chikdi hankal daye kudda kudda ungathia nabondaje daye mage siye ako uvi kiraye tanaga wahala kur, kameghi kam dannu kana shangal are jiri zira are, jiri dhubow are jiri huwibah are shan negam sira ma kanu makana ja ka thih ka han gambiso kana jati kunga ko ja daye amchukhankal ka murgha aman anuwa, marghi argan nukana maya biye ako uvisira kata jarligahawi daye kagu taja dikana achin hanyan maga siye kana gadakran ko daye him kalagan chikdiji ga uwi korachi sira thab wa, anya makana jiri dakalashe nne jiri chivir are, jiri tuchuh are, thia jiri jara jara umtika are jin jiri chimir are daye negan shan maga, maga maga thud ko n damo unema aka ungathali umdamwa sai kagakdi ungathah wa ko da mo mema uko umgathan umdan wa saidai kajadukdi. Amma jara kichiba jiri huisa are, chinga are, chingal kena makama chingal nna ko jagar yekal dara chikal lan ye kal saadaman yekal negodi shan dugu, daye ya thin a lawuw ha kara ma sir kam ta kara kunra ka mar thia neneghi unalulaka tuko prepesu umdu laka tuko javi jari sil silan undulaka tuko chan char umma chan chan jati jati jumba maumtika mathab yiko cham chan gan yati chumba kura cham chan jati jumba faida ako iji amma sil silwa makana magh mbodi kaga siliko faidara tamo ako cham chairdagan gada blwi a ko baaboa dan wa, faidara tamo ka chan shan da uwi ko sil sil da gan wa daye kanege nankaru gan daye kamata ga chaidi makana untimako chaidi dagan jafi chimba faida ako ijiy amma makanu ga ta chama wa faidara ta no a laga ako cha dan guchuwa uwi uva.